<noise> Fitaratse, <noise> lamba-pandria, <noise> tabilao <noise> moron-damba, <noise> kômôdy, <noise> Kanapé, <noise> tabla <noise> basy, bifé, <noise> mebla <noise> tv, <noise> latabatse <noise> fihinana. <noise>